Raha tsindrin-tsakafo mahasalama <hesitation> nefa tsy miova ny tsirony de ny voankazo no safidiako zany hoe na tonga de oanina amin'izao ilay voankazo na afangaro maromaro de teteana madinika de asiana siramamy na tsia na asiana ranona voankazo anak'iray mba ampitambatra ny tsiron'izy rehetra.